Nridaikuiti no'o ho o on. <hesitation> chitón nrita yo'o nridaikuti ña nrita yukuyota nridata ho oha o ho o on. oha vivo chí, nakanio machiti chikatón ta ngu reinitón ta ton ton nrutenoto nunguan xamio kuenta nunguan ta na dakioto iin clavo ta chonto ngu a xiton luegoni kitoxo ta ho vidatón kitoxo ta tekuton kitoxo ta xaáton kuenta nridaikutia keo, ngua a kangatón tu kitoyoya kuton sentir ta ninrita nachuxai cuenta ña keton sentir chí ña onruiyo ta to tikaya yóta an konriyó ta kinivii kichí nida ikuti ho o on. kiti nru itaxó tá diadiatí xaoti ta diati, ta ta ko nrui ta ni ko kiti kishi níi dia ta ni dia vakichitiña xanixatón kuenta ña koiin kañati koin koindanra ñakuta xajan ta va kichí frutaxo chí ni lia navidii va kixhí, ko- ko- ko ho o on. ña nruiyo ta ta nruiyo ta xao ta tao lia tikuii xaton ta njan ixatón kuton sentir ña xao ni chín xaho ho o on. ni oko chín xa o nika ho o on. ñavidii chí ña na kichá tá xao ni kachá, xajan ta sandro ta nreiata vichí tá kua vichí ta ni kon tibako ni con dichí y por que chí ni kan santo na vichi xanrá pus ko ko ña kao chisa kuao kuao nrui ñooyota, xai cuenta ña ho o on. kuton sentirchí nraña na kao chínton ta ngu ku linto tá ngu va kixhigaña kao.